العمله بتبدلا أما في البنك او في الصرافات ممكن تصرف العمله او في السوق الاسود أحيانا بكون في ناس ببدلو عمله اذا مافي بنك او مافي صرافات قريبه ممكن تلجاء لي الاشخاص الببدلو ليك العمله